Ah angofonakay zany kôfa lava, coupe ongle zany anapahako anazy, io coupe ongle io efa spéciale fa laolo reo na fa misy coupe ongle mbla tsy hain-dreo koa manapaka angofon-dreo leroa, draba an! _x000D_ Izy io zany kôfa tapahana izy io tsy ataonao amin'ny fotopotony be any io, anao manapaka azy io lasa mandeha lio zaka io bakeo. ataonao, ataonao antonony tsara zany e! kara zany.